जसा घर ने पाणी को लिकेज होर्यो। घर ने नल फिटिंग करा राख्या। नल फिटिंग में से का का से पाणी बेग्यो। पाइप फुटग्यो कई से लिकेज होग्यो। जिने नल फिटिंग कर्या उई बुलांगा। उसे केंगा के हाल तो अभी फिटिंग करायचा। उसे ठीक करांगा। अपण हे तो आवे नी। अपण गणे पूरा सामान तो है ही नी जे बंद कर लांगा। तो वु आगो देखेगो कसा होयो। टंकी में से पाणी बंद करेगो। उई देख के ठीक करेगो। अपण फेर उकी मेहणत देंगा। क्योंकि असा तो आगो नी।